Hen, hen la ɗam, ƙut lazoom hen maga̱ƙoom, muop tong mang hen tong ma̱ muen asibiti, tong muan nda̱ lap la a̱en ba da̱ tirim pue nni, la lap a̱en ba da̱ tirim pue nni, <noise> ɗam la weel hen, hen tong muan asibiti, muop tong muen da̱ haɗa la a̱en bi gargaja pa̱ hen, na̱ swa, hen la swa nda̱bi tong shin hen ba, hen tong kat tyop na̱, hen kuma laa na̱ la ɗam, hen tong mang ni muan nni asibiti, la mang ni muan nni asibiti, hen tong mang la a̱en tang la a̱en ɗe hen pa̱ yi nni tong swa, ga̱ tong swa muk tong too bi muk saam yi ba ni ba ɓetfia ba ni ba ƙapyan, tong tong bi muk tog yool lang shinshiel muk yi, tong shinshiel muk ga̱tong shinshiel muk haam la tuu ni, tong ba muk mama hen tong swa haam, la mang haam tong pa̱ laa na̱ tong swa ga̱tong swa muk, jab neen la tuu ni tong ba mama neen tuu hen, hen nong mang sa̱ hen nong pa̱ni, tong sa̱ muk ga̱tong gama muk, tong yool muan tang pe taa too saam yi, ga̱tong saam muk ga̱tong yool muk, ɓuan hanga̱ɗe supsek muk nni, ga̱tong sup sek muk hen mang nda̱ haam hen pa̱ni swa, ga̱tong swa haam muk gama hen mang sa̱ hen pa̱ni sa̱, tong sa̱sạ muk la gama sa̱ muk. Toh, muan bi mmuk shiel muk mu, la muan shiel muk niet hen tong niet hen bi muk hen yool zak nlang bi na̱ ga̱teng tong shinshit na̱ yi, hen shinshit na̱ hen la gama shit na̱, hen bada̱ ɓuan hanga̱ɗe hen sup san nni ɓuan hanga̱ɗe hen sup san nni, sup san hen waar lee hen ruwan tong waar lee na̱ ruwan, hen pet da̱ taa tong hen niag ga̱ wala waar lee na̱ hen taa tong hen niag, tong niag na̱ hen lap la haam na̱, hen tong hen swa, neen la tuu hen, hen lap la sa̱ na̱ hen tong hen sa̱ yi, tong sa̱sa̱ na̱ gama toh saam la ma hen, hen ru da̱ tang pe hen taa too hen saam, la saam la ƙe hen pue ga̱fe tyak na̱ zem, hen ɗallang yool pet, tong pet na̱ hen pet da̱ taa tong, tong taa na̱ tong toh la ɓop ba mama haam tuu hen, la haam ɓop yit pa̱ni. Tong pa̱ni nni, la swa ya wakaam pet shiel muk kam ɗiem de na̱ yit ba nniepe ni riga hool ɗemtei, toh ma̱gurum men nda men dok ƙwal la ga̱ liak bi tseen ga̱yil mee tong ga̱niet dega̱n dam a, kwai tong ga̱niet ɗe ga̱dam yi ba, muop nɗe go shiarap a ɓarak tong ga̱niet ɗe fii yi mou, la ga̱ go shiarap nfii tong zem gwo ga̱ ga̱ba, so gwo shiarap mɓarak la gə gwo ni mɓarak la yool tong ƙelleng, so laa la yool la ga̱ ƙyap ni la ga̱ fara daga mɓarak la yool la fier tong ƙelleng ɗie ga̱ ama ga̱ ƙyap ni mɓarak ba, ni la yool fier la ga̱ ƙwalƙwal nda̱ ni tong maal ɗiem nƙa ga̱, tong kula nda̱ ƙwal ga̱fe ga̱nɗe tong ga̱kut yi nda̱ ni mou, so ɗie ga̱mai ga̱fe ndatengnaan dok yool shie men nni, tong ma̱niap a bishieyil, ɗe bishieyil ɗe mmuan ndate ta̱ dega̱n shin bishieyil ɗe muan ɗe ga̱ɗong yi.